والله اذا اكدر اتعلم لغة وحدة اعتقد لغة الاشارة ما ادري والله شو اجتي ببالي هيج من هاي انه لغة الاشارة يعني حلو انه واحد يعرف خطية هذوله الناس يعني ميعرفون يحجون حلو واحد يعرف لغتهم يحسون شوية بالانتماء يحسون يعني طبيعين اكثر يجوز والله ما ادري